أول شي تغلي الماء بعدين تحط ملعقة شاي في الكوب، إذا تحب الشاي يكون قوي زيد كمية الشاي شوي صب الماء المغلي على الشاي تت- تتركه ينقع لمدة دقيقة ولا دقيقتين بعدين إذا تحب تضيف سكر أو حليب هذا على حسب ذوقك، تحركه زين وها هو الشاي شاي جاهز.